Adeɛ biara nkwa wɔ mu no hia nnoɔma mmiɛnsa na afei ama nkwa na ɛwɔ mu no atumi atena hɔ. Yɛwɔ nsuo, ɛhia aduane na afei ɛhia mframa. Ɛno nti sɛ ɛyɛ mmoa o, sɛ ɛyɛ nipa o, saa nnɛema mmiɛnsa yi, sɛ wannya a ɛmma wɔyini no nwie pɛyɛ. Ɛno nti kwan a yɛtwe nsuo a ɛwɔ nnuane mu nyinaa firi mu a, boa ma nnuane kyɛre ne sɛ, mmoa nketenkete bi wɔ hɔ a, yɛwɔ nnuane ahoroɔ mu wɔtumi sɛi nnuane no. Ɛno nti sɛ saa mmoa nketekete no wura nnuane no mu a, deɛ wɔyɛ ne sɛ, nsuo no a ɛwɔ aduane no mu no boa wɔn tumi ma wɔsɛi aduane no. Afei ɛsane boa sɛ nsuo wɔ mu a, ɛboa mmoa no ma wɔyini. Ɛno nti sɛ wo tumi bɔ mmɔden na nsuo biara ɛwɔ aduane biara mu no wo tumi ɛyi saa nsuo no firi aduane no mu a, mmoa no wura aduane no mu a, ɛnam sɛ nsuo nnim nti no, mmoa no ntumi ntena aduane no mu. Ɛno nti saa mmoa no nyinaa ɛfiri aduane no mu, nti sɛ wɔfiri aduane no mu a ɛboa ma aduane no tumi si hɔ kyɛre, ɛboa ma aduane no ɛkyerɛ paa yie ansa na asɛi.